<hesitation> Akanjo tiako hosikinany, zaho tsy mifily na akanjo na akanjo ino fe lafa, <hesitation> akanjo mena zao defa tiako zay. <noise> <hesitation> I mahazo misiky semizy no be no bonetra fa semizy fisikina iny zany tiako la mena.